Womini bunu obine duo seri tie de ba womini bulou ni aki mini koto mini ki euru yi okodo suru aka suru sin ktai ni aki ni wari ba bo de bia afin eyi mini se a tolomo moni ki womini pua bo do klo ba ba pua bo de bia womini bani dau otu mini diri tio timi ni aki ni mien eyi be ere otu mini ba fiyai tuo eyi a fiyai tuo yi bulou be dau otu mini diri yo mu yi a firi yo mu timi ne erein biri be a bo de bia a kpo ba bo fiyai fido bisi ifiye be awoun mini kpo pikei se be fiya6fi wari aki na fun ga wari o mu do ani wo yeri yi bra be uzo otu bisi bra be dein ghan biberi koro o wo kimi se se bani itele bo timi do itele bo petimi timi ne sinyain kore se bia kimi sese ba bumu yo mu so ani pa bra bi yo.